ପେଂସିଲ କେମେଟୀ କାମା କରେଂ। ପେଂସିଲ କେ <hesitation> ଗ୍ରାଫାଇଟ ନାମକୋ କଠୀ ଥାଈ। ତୁମ୍ହେ ଲିଖୀ ଲେ ଯେହୀ ଗ୍ରାଫାଇଟ କବଜରେ ଚିନହ <hesitation> ଚାରୀ ଜାଏ। ହୀ ଵହ ନଡୀ।